Haky la ila da ila moa io, lafa ategna zay manao kajikajy igny da igny avao ro apesay la mora amitegna ny manao kajy, la manao kajy avao koa ategna fa sarotsy igny mampiasa azy anao la mora. La hivarotsy tegna zay ka hikoty vola be la apesay igny la manamora fienga, manamaora mihintsy igny.